Raha dimy minitra sisa no ananako an, dia lasa aho <hesitation> maka <hesitation> yaourt an, maka <hesitation> voankazo raha misy: akondro an, na paoma an, na izay zavatra mora ohanina aingana fa tsy hoe mbola mila voasana na mila karakaraina. Raha misy mofomofo kely koa dia <hesitation> ireny no hoaniko.